نعيش حياة جيدة يعني نكون هاكا نكون عائلة نكون صغار هيك هي الحياة البيئة واحد ما غير زواج ما غير ما يجيب صغار ما هيش حياة واحد يخدم ويرقد كهو ويأكل ويشرب كيف ما يقولوه ويرقد ما هيش عايشة.